वेह हरेक कुइक जिन्दगिक बहुत महत्वपुर्ण छण रहता आउ जिन्दगिम एक बार केल बेह हुइता । वेह कहलके दुई आत्माके मिलन रहता जहाँ एक नर एक नारी एक आत्माके रुपमे मिलन करतियाँ । हइस्तहिं <hesitation> मोर आदर्श वेहक बारेम बात करबो कहलेति मोर वेह बहुत धुमधामति होइल । सबति पहिले ते मोर दाई बाबा आउ आजा आजीभर मोर मँगनी लगैने आउ जब हमरे जवान हुइली तउ दुनु घरमा सल्लाह आउ सपार अनुसार हम्मर वेह करने । वेहक दिन सबति पहिले हमरे अपन सब नातापाता, कुर्मा, पहुनन बुलैली आउ बहुनैया भरिन तब जब मै दुल्हा बनके, घुड्बम चढके, ढल तरबाल लैके दुल्ही घर बरात गैनु आउ दुल्ही ओहके डोलिम बैठके <hesitation> बरात करके अपन घर लैनु । जब मै अपन घरे लासिके दुल्ही ओहके तउ अपना चालचलन रिती अनुसारके <hesitation> अपन कुल दिउँतामे समर्पण करैना काम करबैली अब यहका बाद हम्मर दुनहुनके <hesitation> विवाह सम्पन्न होइल आउर हम्रे एक आत्माके रुपमे <hesitation> मिलके बैठली ।